. Unén llichoke úyiémo Nside onták ámi-nwoho ke unen Ilichoke. uyíemọ ñdé ké áwọ ásẹaká urua akéděp únén elisin kufọk Unen akpọñg ufók ékésine Ayede aguọ akenna ikọd, usuho idaha ayegwo a kenna ayóng eto, Usuho Idaha ayegwo akeńńá kè Mbenesa ufok awo. Nside ntok ami-nwoho ke unen Iliohoké áliyíe adédé. Ñsá-dehe kpédé aye akpeliohoke asiyie ntie-nte ekpebeng ayé éké suok ayé akpena nte aba-de. Ikpikaha Mbubeneket Ńsá-aye amasiguo, Ika-kenna keyöng Iká-Ikínñá ké-esah útok awo, ntak Adésin A-Jwoh kunen lliohoke asiyié.